Sa ei suudaq iks kunagiq mdägiq õigõhe tetäq. Ma tiidse, et ma olõs pidänüq sul laskma lihtsalt põrmandu päält süvväq. Õkva, ku ma anna sullõ midägiq, sa lihtsalt tiit tuu kats'ki. Täpselt niguq kõik mu luutusõq ja unistusõq.